Qaychini qanday ishlashiga keladigan bo'lsak, asosan u kesishish uchun mo'ljallangan asbob. <hesitation> Qaychini ikkita qirrasidan biri odatda harakatlanuvchi qirra, ikkinchisi esa harakat qilmaydigan qirra hisoblanadi. Harakatlanuvchi qirra boshqa qirraga bosilsa, kesish jarayoni sodir bo'ladi. Ikkita qirraning o'rtasidagi qism joylashgan joy bo'lib u <hesitation> qaychi osma joyi deyiladi ya'ni u harakatlanuvchi qirra va statik qirra orasida burilish nuqtasini ta'minlaydi.